Biu en nda uk amejuye mas muu ndjajau pik pus nda le julejemp mjau julejemp mjau si uk le gulejemp sanegan u mu mas saguegan pus en biu kiau kamejeu namadtk mjau bu uk le ke tamejuye pus nip ing gakau si u nep kiau landajaunk kiau sauep nep stanaung u pik staue ntuns nip tsjau pin jajau kiugue tamejuye kiugue si skubu nep samantse kue juay xijiuade si ya nep mas kueje meu sauye pus ya naañ kuanma tajiuade kue pus nip tajuye ntabiujuye guejep asi ntaiye pus pa kiu es nda mjau nda le bu uk tamejuye porque u pus kueje nip ing pi gakau si kiau kueje bu sku gajup u ni nep mang y tuns ya kiugue meje kuasuiye si u ma gatajau njajau mejeyi stamaye ya mejeyi sauiye lu ke u ma gae u lapayp meje y u staguayk lu ke kiau nep taui y bijiy bu tauiye kueje meje y pus kiau lanu ke kuejep mas liedat nip kuajadat mjau y kiugue Kueje nda jup kue nda tjuatp kueje y kue siga kua nma nda tamejuye pero bijy bu tauye y ntuns para kiau nip mjau mas muu asi nip ntjajau porque kiaye meje kua tauiye meje nepsaui y stamang ya ñkjiuy ya sauip nep naung ya saxijiñ mjau ya siga sauiye kueje tauiye ljiaju si stamayi ñkie kanjua pus meje stamaye gua kaeye nep si guakatuye meje stamaye katuye ntuns para kiau mas nip njajau jut tsjau kueje bu uk tamejuye pus nda kamjiju es muu guajay kiy nip tsjap njajau pero si si nfa kuejep jup ya mu kueje nda liiuye nip mantse nep imp kaueu si no ke kua nma tajiuade kue pero pus ya tanuye kueje si nda laiye kabau ma pus nda ni njuye naguijuye naañ nip nuu si laguijuye u me si no ya chi ya tameye bale rañkiji tamejeye y guejep bekua nkiua tamejeuye tauiye kuejep kua nma siga tanuye lo que es es biu mjau. Y kiuye tauiye lo que es nda nuu mjau y si ntuns kiuye nep sauiye kuejep nep sauiye si nep tamantse nuye meje kuasauye y kiaye kuejep kueje ni naup laji nep mang ne laji staui si no ke tamejeyi kuatauye meje si stamaye ñkie kan kasiye y bijiy tajuaye nda nkuang meje stamaye y si ladgue kante ya stamayi guakamejeyi kante y si bijiy tauiye meje tabiaye nda njuy y nda le kuando lajianche pus ru liedat ke mje kara xiaudat ñjiuyet bu kuajau njumbat takijing bu kuajau laljidat o ya bu njuy pus bu uk amejuye stanu ya nip daap o kuandu stanu pik xiñchjia y ya stanje y ya tsamaye kun nda xiau njuyo si no njuande bu njuy u si yabu le tsama gataju ntjajau ya bu njuy stanjump kun nda xiau y ya ujuy bu ma chiriajuye y ya bu uk jut amejuye ya nep staguay ya nip mang ya ya stanu ya nip nip mjau me Ya pus kun gua likianche likianchi gua y ya naañ ya stanu pik xiñchja ya stanu siy ya stanje o asi pero lamidat liedat nduk gachjik nep nju kuejep pur sanjeung gachjik nu pus ua le u lame njuy bu njuy u lame le u lañjunde kun ujuy bu pero pik si me pin nip kueje u nau stanju bu ripi bu amaye lariajuye ndu mjap ya nau lariajuye y ya nda njuy lamedat rapiayat y ru rapiayat ndu kuejep naañ ndu me tsau nipa pus ya nip mje nau ndeunat nip mje bu meudat ya kuent takji nljañky ya takji ya stanju pik nki ya pero kiau lmap nip mjau lo que es ni biu ru saleu ndu nip mjau ru nep kuejep riñjie nip bajau pero kueje aveces nda ma ranse ma ransueng kueje nda tsjep nep asi njuande ru rañjie pus nip bajau kueje naañ nda lajianche yu baledat liedat njuyet kueje taljiaky por lo mismo kueje bijiy lejebat kueje tsjebat ke ru liedat kueje mje nda ntjuy u ssi me kueje nda ntjuy pje sanjep uk ya xiaung ya Statsjap ya bu uk kueje le ya ma staguajau ma stasep dimiut nep y ya naañ kueje bu le u ya njuande ya stanjenp y kueje ya ma stakuts lu ke u laui pus ya nip mjau njuande y ya kueje bu ntjuy uk mejuye landeu ya ru rañjie y ya mu kueje gatsueng y naañ lanje pero liyet ndujuy me tsau ru liyet ndujuykueje lajañit nkjuyet bu kuaju nduk si bu le stanjedat rapiayat ya kuando gantayat ru liyet ya nip ma gamjanp bu meudat porque ya kuejep laji dajup u si no ya bijiy dauiye y ya kueje ya naañ pus ya mas saleu lai y ya naañ kueje ya nip laju ya mas naguijiye mjau porque pur saleu tud ganu tud ganu ast laguajayi bu lau tedat rañjie bu kuajau ke liedat nduk ya tabianky kueje y jut kaueu ma bu ntjuy bu uk latsjabe y nda ntjuy uk ndaja nibiu meju laui pus u nep ke tsjau jip u meju lajiajal riat kueje tejen lu ke laui kubu uk ndayi uye liyiajayi u lajianchi y si bu le u kueje nip tsau pus u mu kueje lanje bu uk mejuye Lanje ya kuejep u ni ndeung u nep asi pik mjau me ma gatsau ru liyet baledat si nau baledat lamedat pus me ma gatsau si gua kiñkiy liy pus juande me ma gatsau pus nau stauing. Kun te nda npja nda ntjijit te ru liedat de biu kiua biu kampu pus casi nip lai de ru pero en mas kara en mas bu ma mas mje tamen pus mas te mas kit chjijiñ juande kiua kiauguan te riat pur ki mbii bu lii ya pus te nda te nsjijiñ te tudat talundat te ljiu daua te arroz te tjua nep skua piint te cocas bibiu lii bijiy tuns bijiy ke ya ke lindat ru nduk mu bapaadat nedat y ya nduk ya si bu ntjuy liy ntjuy si lame gamap baat bu gamap y bu kiuang njuande y ya nduk kueje anedat ru nduk ne tsedat de bu kiuang ne tsedat ru uk u padat y bu ntjuy njuande tuns ya tamjianch ya kuate bijiy ke ya naañ ya mjejuye nda npju kantau layuuse y tu ya bibiu ya lajauye ya abuye kara riñjien tsjebe pik neye naguijuye pik nede nep nmede mbiayit lamaye nep ntauntse lamaye ntande raibe nep skua kuye amiye meje kueje ru lajuye meje. Tsjebe ke lantaunse y lamayi lantaunse y njuande tsjebe ke kueje mu ya si nip lame neus se bu mu npiu nkuang laguju nda ntjuy pero pus kiua be bu xiau lai ya mas te sanjep kueje nda kamus ke lami tseban nda kamus xijiang pus bi ru liedat mas tjejeunat ya tuns ndudat te abat bu kaguent ujuy ama lauebat rimpiay y bijiy ke ya te mjau ljiji bajau ramjidat kueje mjau kit de xichit meje bu ntjuy gatijit kuin at kuna ru rakuy y bu le njuande jut bajau tiji mjau skamjiit y ya kuandu laljidat de biu kane nkjajaut biu neus neng tu bijiy ke ya bibiu amayat ke ya ljeesbat kara nep nju nep ki danua ndujuy ru y kara ki kix meje dixiants mje de ru ndujuy kueje ljesbe bu gatijide y tu ya ljent kara tamen y ya nau meje nyiua pus lankiiy ru tamen kasau ru ljeunt y tu bijiy te y tu amadat ast biu pik ñkius bu mjuu u te ñkiep bijiy te bijiy bu ya kuajadat kese ya lii ya lames lii nep asi pjiuju bebu bijiy kuajadat. Y nda lames pik mejuye bu gatijide ya lju nda nep njiaung nep nkjiau meje biu lii ya y de ru mas lames ya nkajadat ru nduk abadat riat y ntuns lamadat bibiu lakajadat ru lames y ru kara uk bu gakas mjing pus ya u ya bu pejent ru xiljia ya kuats ru kampiey lames uits ru xiljia ndu tudat kara pagasat tudat gapjedat tudat talundat tudat meje nep pa nki ru tchjijiñ kit tchjijiñ te ljiaju y ru ljiaju bu lisbat cada nda lames lits nda nuye xiljia biu lits bijiy ke ya gañjiaung ru liedat lju njuande te ljiu tujuky bajau bu lisbat bu nau juaut piint pus lanjaut piint pus si nu pus lanjaut nep asi kante kauaus lanjau ya bijiy te y ya mas dateu ya lañjiuaadat ru gasasat y ru gasasat ndu te ru rambiedat mjau kajuach bebu bijiy kuatsat y bijiy ya te ru rambiidat meje bajau y bijiy ya bu gatijit ke naañ ya tjents meje ru lames bijiy ke ya te biu nmajau biu dagujun te mjau nmajau y ya najayit kese. Y bu gatijit ke ya tjedp tamen meje ru ramjit y bu gadeu njuande najayit ya mekat dagujun at xñiu y bijiy ke ya buye gatijide ke ya amaye kandeuse y bijiy bu xchja ru ljijit ke te y mjau daap te ru ljijit pero e ñkie te ñkiep bijiy kueje te kit tchjijiñ meje nau mang nma biu meje gaking nau mang ma gambeenat biu gakjiañp meje gasijiñ y aunque se nip tiji bajau ramjiit pero u gakjiañp te ma ganudat y si mang ama nmajau biu dagujun lama ganudat yut bijiy bu xchjia niña ntjijit ke lami pus en ru bu kuajau ru piu bi te mas nip jut daap purke kuent ndaja riat ki kiy riat te nip mje jut kueje tamen pa nki jut kit bajau nep jut pues kiau ru liyet si ne gatajaunk nda ñjie ngudat nda ñjie si u mang ntijit pus kiau gua kasep ke laadat nda le ke ndaja lañjiande ke ama mu ke ma u biu ñjiep dius ke nu daut nda le dimiut purke naañ si ya nda le dimiut lat ya naañ ya nip ma ganjemp ama gareu biu nik kuejep mjau. Porque kiau ya nanu kun bu juiu nda juiu u kueje bijiy daui ne kiua ne u y ya naañ kuandu gama pus ya gamaye kun nda le ke nip a u ñjiep dius u ya naañ nip dajuañp ya gane y tu kiau naang bijiy bu laejebat ru liyet ke ndudat kueje gakiadat nda ntjuy ke sea jut kueje ndaja lakjiande ke amaye uye ñjiep dius pa ke u pia xñip pus u laju kuajau lamujuye laju gune ganuye kueje pik nau meju u ke guneye mejeyi jut lajinde ne gariye biu ñjiep dius bi ninau laju nmajayp purke mejeyi lajuye ruaye y pus nau nip laju ne pus ya stamjajayp ya statsjep me per ji nip kaju ngua porque nip kabiay kaji bi ya kuandu mejeyi pus ya mejeyi guneye ne gareye ya pus nip lami ninau pi nmajaybe porque uye ya mejeyi nuye lo ke es mjau kiau bu liy u bijiy laejep ruaja lanut mjau y lamajau ke nau jut bu uk ama kueje ma gatse ke lanu ke mjau le ke nip damiut le me.